إذا محضرش حد في عرسي راح نحس بحزن كبير لأنو يوم مميز في حياتي و نعيشو مرا وحدا، و الناس لمقربين ليا و لنحبهم مفروض يكونو معايا، لكن إذا محضرش حد في جنازتي فمنجمش نحاسب أي حاجه لأني مش موجوده باش نزعف و لا يجيني شعور خايب، بالنهايه الحياة هي اللحظات و الأهم هو كيفاش عشتها، مش الناس لحضرو و ناس لمحضروش.